المعتقد المهم بالنسبة لي هو وايد بسيط; هو إنك تكون إنسإن سهل تكون إنسإن بسيط، تحأول إنك علي قدر المستطاع تكون إنسإن سعيد وتساعد غيرك وتقدم لهم النصايح ،لإن زي ما قولنا لما تقدم النصايح وتساهم في المجتمع ف إنت بتتحول إنك بتكون إنسإن سعيد طبيعيا!